Bta ngi siim mo ñuuñuwe, ndemtir ma gommu a wina, gdagase ma bâgaadna bommu. Ñuuñuu ma yoof gi wi maa ttinga gii tti mada déena, so ubiiŧa, gon ta ngi húri mo ñuuñuwe,